الاكل الكوري بشكل عام بعتمد على الرز واللحم المنجض بالبخار والحبوب والشعير والبغوليات واهمها فول الصويا وفاصوليا المانجا الخضرة وفاصوليا الأزوكي أو اللوب المقرنة اسمها البهارات المخمرة والماء مخمرة زي الخل والفلفل الأحمر والفلفل الأسود والخردل والتوم والبصل والجنزبيل والبصل الأحمر